Gny antony ilà paisporo. Lafa tena handeha andafy, iny zany ro miantoky fa olo ara-dalàna tena sady olo mana ny maha izy azy. Zany hoe zany, iny zany mitovy amy karatsy io, karapanondro io zany pasiporo iny. Iny amantara hoe iha baka amy tanà zao handeha amy tanà ho zao any. Afaky militsy any soamantsara iha tsisy manakasaka satria mazava ty mombamomba anao.